Sɛ wote mantam bi anaa mpɔtam bi anaa wowɔ atenaeɛ bi a, ɔmfa ho ne sɛdeɛ woteɛ biaa wowɔ asodie. Deɛ ɔdi kan, esiane sɛ wo ne nnipa afoforɔ ne te hɔ nti no, ɛsɛ sɛ wohwɛ sɛ wo ne bɛ bɛtena asomdwie mu. Wo ne biaa bɛtena yie. Afei so sɛ yɛba yɛ mpɔtam ahodoɔ no a, ɔyɛ a ne nnoɔma bebree wɔ hɔ a yɛde di yɛ daadaa dwuma te sɛ nsuo, agyananbea, asopiti deɛ ɔkeka ho nti sɛ wote mpɔtam a, ɔwɔ sɛ wohwɛ sɛ saa nnoɔma no nyinaa wo so wobɛyɛ w’afam deɛ de abɔ hoo ban ne wɔnsɛe no. Afei so, sɛ nnoɔma bi anaa nnipa bɔne bi wɔ mpɔtam hɔ ne wotim hu deɛ ɔɔyɛ a anaa ne nnwuma a ɔɔyɛ ne wohu sɛ daakye biaa ɔmfa mfaso papa mma a, sɛdeɛ woyɛ ɔman ba papa nti no ɔwɔ sɛ wotim yi nnipa asotire ma bɛde ne fa kwan biaa a ɔwɔ sɛ bɛde ne fa so so.